Agnatina erignandro reka zô Zao an de indimy na impito zao manondraka any le raha namboleko. Satria isanandro zany zaho de tsy mentsy manondraka anio fotoana zany an somary variambarina de adigno de ndreka zany in-enina na in-dimy akeo zaho manondraka ra namboleko.